Waɗugo bafe e fo, no ngaɗirta tun fa toye woɗi, weli nyanɗe. Bawo ni a tetoyde a lotiɗe fa ɗe laɓi aɗa wawi woningoɗata woyninte sai ɓiɓɓaɗa ɗe fa ndiyam majje wurto kadin. Ta a ɓiɓɓiɗe fu sai tawa lumo maɗa e fu hauwri. Ta yiɗo ɗ kaurita <noise> liɗɗi tayi ɗo tatcel ko kauritinta fu e woɗi. t wawi ma boccoɗe e wodi a haurita a tawai li'o maɗa woɗi fa bura.